Animal popyapä lijero este ijtu je tigre, tambien je conejo popya, ijtu tigre, creo tambien este je jirafa janu'sy popya, este como se dice venado, jenä ijtu je venadito tambien janusy popya, este creo que solo eso no se, tambien ijtu caminatzäjkyajpapä lento, ijtu je tortuguita, tambien este je elefante, ijtyaju je je tzyompe, nta mas caminitzäjkyakjpa lento, tambien yoya caminatzäjkyajpa lento.